Nda jɨꞌɨi nda kii kutajnai sa mategu, xilo ñatu dotor á, <noise> nda jɨꞌɨnchi nda kii kutajnanchi nde ika xi ñatu dotor á, ñatu medicina á.